المساهمة في المجتمع مهمة، لأنها تعطي حياة الشخص معنى أكبر. بس السعادة الشخصية بعد أساسية، لأن أد ما كنت سعيد ما تقدر تساعد غيرك.